Juustu riivit riivi pääl niimuudu, et võtat juustu kätte ja sis riivil ummaq teräväq hambaq, hõõrut sääl pääl ja sis lätt läbi tuu, juustopuro sis lätt sinnäq nigu kohegi kaussi vai kohekotsilõ riivi alaq.